Pi diri la virità, mi piacissi chiossai lèggiri un libru. E sapiti pirchì? Pirchì quannu talìu un film 'un c'è assai tempu pi pensari: l'imàgini scùrrinu viluci. Quannu leggiu un libru, mi pozzu fermari, pozzu riflèttiri. E inoltri, liggennu un libru la me fantasìa è chiù stimulata pirchì, nun essènnuci imàgini di nenti ma sulu palori, sugnu iu ca mi imàginu li posti, li pirsunaggi eccètera.